Ni am ina le leedi Farance kam, ni am ina wonta ɗum ɗum ɗum hawti e kujeeji bana cocaau vin, boulet baiss, escargot, e ko nanndi e ko nanndi e noon.